Ku kwe ada wutin tinye adaladar sursime madzu ladar ndaru toh shikenan dzada si ma dzi si ma dzi suma dzidari dzadabari sur suma magi <hesitation> gone tudarani gu ladar sursume dar dasume dardasume dardasume gu mpwi aladar kilda darde ta madarthe madarsi guladar yimi guladar yimi ni ani mada kulda zindi uma gen ndinam tara ladar apir gudza lakur dar da gane tudar sosai ko kai mu kwala ma adagane ndar ndirni ndinam tara vi tidar ada ladar sursume adaladar yimmi animadar summe darsa yimmir dar dar tra madar bara sunyu apir kidza tara vi tidar ani guladar yimmi ani guladar yimmir da gu ladar kilda dar de kwai ma ghi na yimmi gunar tsam tsam auda dzuda dte ma dza da dti surni dzada dhe madzu ku hi sumi tsu du kutara ma dzu ku si tsuwai ani gu bata ladar darda sume gu kitsi yimir dar tsu ka ladar darda sume gu kitsi yimir dar tsu ka ladar darda sumai dzu sa yimirni i adiyakar wai dzu bata tarrah dlah ma ahani guppi kildar ni gu mowi alari dza dadd dhe gu pwi yimmirni gu lar dzi dla dhu luka sum sil ni abula dzi si tsuye gu suwa mbwai tini gu puwi kilda gu pwi alar akwi fue gu pwi sangurai dza da dhi sirnin gular yimmir ni dzi sa madza tara tsuwe Kwai ma gu mpwi tsan-tsan auda magu pwi alari dzada dhe dzada dhe gu pwi yini gu lari dzadasa dzu sa tsu mi adiy akar wai gu mpilhba tini dzi tara luba dzu luka sum surni madzi si ga zhindi apir dzaka mi tsuwa gu bata pwi aladar sur sumar dar dar dheh guladar yimmirdar dar samadar luba tsuwai dur bata tsire dizindi apir dara akami kum a ghu pata nadar dar ghu mpwi tsantsan nyir dar aladar gu pwi aladar dlah tsuwai gu pwi alar kildlar ni akimari gular yimmi dzi sa kwai kuma guvi alar tsan tsan avdar ni dzi dhe ghilar yimir ni dzistsa ghu mpilta tidar da laba lubar bude madar tsu si tsuwai gu ladar tsan tsan nyir dar ghu ladar yimmir dar darsa dargane apir ini ndinifah dzi dza tana vitira tunda dza da lai sursame dzada lai yimmi ini dlakur nna dzidza tata vitira akwa kuta kini darma dar kuda ndi sirdar to mapir dar kusi tsiwai gu ladar sur simir dar guladar yimmi dar gampwi aladat ntsan-ntsan nyir dar dada sumae darda dae darku luba tsuwae darku luba nuna tsu darku sivi ghu dzindin apir mi dza tsivi akadar kwa tsyai kwa mi ghu mpwi yimmir dar ghu via aladar dars a kvi ma gu pwi alar tsan tsan avda akuma ri dzi dhe ahla ma gu pwi alar tsan tsan nyir ni akamari dzi dher ghu labi yimir dar dar sa da du tsan tsar yirda dar taya luba madarku si Darkuka nudurdar kago ndapari nnini yi livi akwa tsiya dhakurna madar si tsuwoi gu wuti tidar tsuwai ghu giti tsan tsan avda ma kura uhi adima ghu pwi aladar ka dardhe ma kira uhi adiyaakag uma gu pwi aladar tsan-tsan nyir dar yadar dhe kadar suma kadar ka ladar yimmi kadar sa danku luba tsuwai mi akadar maghu wuti dara haya sivi aka dhila dar du da ra huye siya pwi ntinye magi dza lakurdar kuma ngeh dapir ini mi dza siva akadar kaga pwi aladar tsan tsani rdar dlah ma kaga mpwi dlar kildar ni ka ghu lar yimi ma ka dzi sa gu koi kuma kaga dlar kadzi dhe ka ghi lari yimi kadzisa anitsuwa nir kwai nir kwai kuma ntsan tsan uyi ma adai aka gheh gu pwi aladar dar dhe maa'ar huti tine tsuwai dar huyasi ani tsu darda bara sur suma mapir kilda adzi tsawai ghu pwi dadar ghu ladar yimmi dar sa kwai ma hani ma hani dlah mah ahani dhalar ndar ndi lakur dar vitidar sosai ndar zindi kwai ma ndi ndi tara vitini dla ma ndi tara vitini ini darzindi dongane ko akwa tsa ndhe darta kulba tinye dar kwo zindi ini dlakuni dzi dza tara vi tiyar sursa alayar dar kuda zindi to uni gada ladar sir sumai dar kadar sumai kadusa magu pwi aladar tsuwai sur sumar durni madiyar dar wai dar da tra luba marda tra luba tsudar kaka nudai dardi si ti gutu wuti tudar Ma kura uhi adai tsuwai guladar adiwa kuma gu pwi aladar tsantsanir dar kadar dheb madar tsu dun dhe kuma dar luba madar ta luba tsu dar sivi kagiludar yimmi tsu kadarsa madar sa kuma darson tsantsanir dar ma dlah kuma ghu pwi alari kilda uhi nti na tigi tigi kaka uhi gu pwi alari dza da dhe ma dzudu surni tsuwai ghu laryimmi dzi sa madzi kusa dzi tara lubo madzukusi kwa ma ahoni gu mpwi tsan tsan avdar nheh ghu pwi alari gu pwialar dzi dhe dzidhe tsuwai guh pwi yimi tsu gu via alar yimi akumari dza sa darta huya luba muarnudur dar madar ku nudur dar madar ku nudurdar tsudar kuso ndiga pir da su san gabadaya madarkusi antu darsuwa mpwi yimir dar uga via labar akwa hohwoi kadarsa madarkusa darkubata huya laba gadamu dar da bala sivi gadam mudar sivi kuma kandapir daraka mi nda kaga vi aladar yimi agu pwi aladar sir sumardar kadar suma madur kuda du uyir tsan tsan ni mi adiyaha darwai darta luka figilir dar abil a modar lika pigilir dar tsuwa mami na kadur tuma kagipialadar yimi kaga vi aladar sur sumir dar kadar sumai mada koda dhi uhin tsan tsan ni mi adiyaka dar wai darta luba figilar dar abila madar luba madar si tsuwa i mami na nakada kuma darta si kada luba baya sur suma dara lumba akwa kitohen akwani aha lungu akwani kadar dinga kildi tidar ini ghu zhindi apir ini mawini daraka migha ta kiti sur sum ni agavia aladar kaga kildi vitidar kwakirdar kagu sun pwi sir sum ni aga pwi alodar magu pwialadar dama data nyar wal tigati madardhe dar hye ghu luka pwi yimmir ghu pwi aladar darkusa dama damda pir kuta dar hyi mi adiyakadar wai darta huya luba kuma kadar luba nudar dari dar luka nude saka mbwa darta sivi madar dza sive tsu ga luka mbwe tidar ghu mpwi tsantsan aladar tsuwai arpu kulakula vuku gata pikilta tidar ma hilai akadar tsuwai aga vi aladar yimmi aladar nirsa kwai kuma aga pwi ala tsantsan ni dlah kuma gaa mpwi alar kildlar ni ka dzi dhe ka dzi sayimi dziye kadar ngir luka kiwiye kadar luka bla mada luka bla la ni madar sive aka tsuwai ghu si tsu gu luku lar yimi mu gwu lar yimmi kuma kama gu pwi alar tsantsan kamar ghu nar ga dzidhe kwar ma nduluka blanai tidar madar kusi tsuwai dar sivi ghu suwan mpwi aladar tson tsan ni dar dheh dar sa yimi yimi adiya kardar wai dama darta mpala huya labar dar aka bula dar kadar sivi madar sivi dar da bara sur sum ni maga pwi aladar sur sume dor da mi adiyuka dar wai kitsi yimi ghu vi aladar darsa mi adiyayadar wai darma darta huya lubadar ma darnda pir na nni ani laku tara vitira anti dara lura akaga mi aayakaar wai dardai tuga diya pwi aladar sur sum nda koi akala ka dor zindi gara huya sivi mada huya sivi gu zindi apir mitara sivi aka dar Gata mpui tsan-tsan auda alari ma dlah gata mpwi alari kdlah ba uhi kadardeh gada mpwi himi gaga vi aladar kadar sa mada kuda sa kuma darda bada huya luba aka laladal ma kadar luka nada madar luka nuda madar ku sive tsiwai darda barra sursum gadar madar sivi gada ndi api ah ah kwai yumi darda bara sursuma ko dlah nu dza bara sur suma gata pwi alar kildor dar kagu pwi alar tsan tsanir nir kaga vi allar yimmi ka dzi sa kadar mpala livi aka dluhdur ma sakar pwi dar sivi guluka mbai dudar gaga mbumbai dudar matsatsan ar dudar aga mbala putir aladar avirvir sabpoda ma dza kadar dhe ma dzi dhe ku kitci yimi aya vi aladar kula kula ma vir kur ka gi wilta tudai magu piltan tidari ndir luka bla ata luko pla tudar maku luka bla ataci matalate blu kaci ya kci yimmi ka vi aladar magu vialadar yimmi kaga mpwi tsan-tsan agu vialadar magu mpwi aladar tsan-tsan tsavai dardo pala luba ma dar luba akwa vi bla ma dar huya sivi tsuwai ghusindi apir mi ani sivi aka ahar ka ga mburi yim aga vi alador himi kadarsa mador sa kagla adima aga pwi kagla sa mador sa kagla adima aga pwi kagla kila ka gu waldle aladar kadarsa madarsa mapir darsu tsu agava ladar tsontson tsutsa dar dhe Dzi si tsuwa gu mbwai mbwai tidari akwi vui nam tuga ma mwi aka dartsuwai gu bata viwalladar sursume darda suma kadar nda mpir inini dlakur dari ndzi ta ngeri tura aka mi wai to mapir vir mbwa mbwa tudar aidi ghu mbwai tudar tsuwai tsu ghu hyanti tidari ma duve adai ghu tai aladai dar da bula luba aka mawi ni kadar luka mwar plani sirdar madar luka bla tsuwai dar si tsiwai kha ghu bata suwa gata tsuwai ka ghu ladar yimi ko ga ladar duve dar sum tsan tsani dar gu pwi alada kadar dhe kadar sa yimmirdar kadar bala luba mapu gu bata wuti tar pola si gadam mi dza sivi akadar ko dhila ghu kitsi yimi gu via ladar ghu pwi tsan tsan auda gu vi aladar alla kwai ghu pwi tsan tsan ko tsan tsan ntsir gu pwi ala dlah ni ani dardo deh to mi adi yakadar wai dara sivi mapir dzadiyaka mi wai darma dai zindi apir dlakir dur ada lura akadar kagu dladu. tsantsan ko tsan tsan tsir ko kilda